Hamburgõri vaihõl hariligult om sääne liha, miä om piinüs ärq jahvatõt. Ja sis tuust piinüst lihast om tett kotlet. Kotleti sisse käü viil üldiselt muna ja sipul ja sääntseq as'aq. Ja sis tuu kotlet küdsetäs ärq katõlt puult ja pandas hamburgõri vaihõlõ.